Ep kereke bhel i rere ep barsan na i nos alari, ma- mamol <noise> i tasim onep matarumai khon angan aran. mah isong e- taman onto isngas moh, mading na inosnos alar iding. <noise>